Ia! Misy sakafo mampitombo hery, asa ohatra atako mihinana voaknkazo, ohatra mapaza, katakata, manasy, ary misy koa amin'ny alalan'ny rô zany, asa ohatra ohatra mba mahandro rôn'akoho mba misimisy taviny reny zany